hættir starfsemi á morgun og hefur farið fram á greiðslustöðvun engin röskun verður á flugi íslenskra ferðaskrifstofa Heimsferðir bjóða þeim sem bókuðu sjálfir flug með Primera far til Íslands næstu tvo daga án aukagreiðslu þúsundir íbúa í

í Indónesíu reyna nú að komast burt frá borginni eftir jarðskjálfta og flóðbylgju á föstudag björgunarstörf eru í fullum gangi en mikill skortur er á nauðsynjum

í Eyjafirði hefur brotnað í sundur og brotin rekur hratt út úr firðinum

skapi sjófarendum hættu kostnaður við framkvæmdir við

nemur um þrettán milljörðum króna búið er að selja átta íbúðir og leigja út stærstan hluta verslunar og skrifstofurýmis sérstök áhersla verður lögð á

Elísabet Margeirsdóttir kom nú síðdegis fyrst kvenna í mark eftir fjögur hundruð kílómetra hlaup í frosti og hita á víxl í

hún segist stundum hafa velt fyrir sér hvort það væri skynsamlegt að ljúka hlaupinu

hefur farið fram á greiðslustöðvun og hættir starfsemi á morgun þetta kom fram

í tilkynningu frá stjórn félagsins síðdegis þar segir að

síhækkandi olíuverð og lækkandi farmiðaverð séu ástæðan fyrir greiðslustöðvuninni félagið hefur flogið fyrir íslenskar ferðaskrifstofur en segir að engin röskun verði á flugi þeirra

er dótturfyrirtæki Primera Travel Group sem er í eigu Andra Más Ingólfssonar forstjóra það var stofnað árið tvö þúsund og þrjú en hefur vaxið hratt síðustu ár það er umsvifamikið á Norðurlöndunum og Eystrasaltslöndunum og með höfuðsvöðvar í Danmörku og Lettlandi samkvæmt upplýsingum frá Isavia flytur Primera prósent af öllum farþegum til og frá Keflavík í tilkynningu

ákvörðun um greiðslustöðvun sé tekin í ljósi þungbærra

á síðasta ári tæring á vél og tafir á afhendingu nýrra véla hafi kostað þrjá og hálfan milljarð slík áföll sé erfitt að standast í því rekstrarumhverfi sem ríki á þessum markaði segir jafnframt þá hafi síhækkandi olíuverð og lækkandi farmiðaverð á öllum mörkuðum ýtt undir þessa ákvörðun fram kemur að unnið verði með

í að leysa úr málum þeirra farþega sem eigi bókað flug allar upplýsingar um það verði birtar á heimasíðu félagsins einnig segir að engin röskun verður á flugi ferðaskrifstofa frá Íslandi allt flug fyrir íslenskar ferðaskrifstofur hafi verið flutt til annarra flugfélaga og munu ferðaskrifstofur upplýsa farþega sína í tilkynningu frá ferðaskrifstofunni Heimsferðum kemur fram að þeir farþegar sem sjálfir hafi bókað flug beint í gegnum Primera

með Heimsferðum á morgun

á miðvikudag án aukagreiðslu óttast er að þúsundir eigi eftir að finnast látnar á eyjunni í Indónesíu eftir jarðskjálfta og flóðbylgju sem þar riðu yfir á föstudag neyðarhjálp hefur borist bágstöddum íbúum seint og illa stjórnvöld í Indónesíu hafa staðfest að um átta

fimmtíu manns létust í hamförunum á föstudag jarðskjálftanum og flóðbylgjunni sem fylgdi í kjölfarið borgin

varð hvað verst úti þar er skortur á ómenguðu vatni mat og bensíni íbúar hafa látið greipar sópa um matvöruverslanir og þúsundir reyndu í dag að komast í burtu þegar herflugvél lenti á flugvelli borgarinnar allt að sex metra há flóðbylgja gekk inn fjörðinn og inn í borgina enn er verið að leita í rústunum og óttast er að enn fleiri lík eigi eftir að finnast þegar björgunarstarf verður komið í fullan gang enn hefur ekki verið hægt að ná til þorpa sem eru nálægt upptökum skjálftans alþjóðleg hjálparsamtök hafa gagnrýnt stjórnvöld í Indónesíu fyrir að veita ekki leyfi til að fljúga með hjálpargögn til nauðstaddra forseti landsins hefur biðlað til alþjóðasamfélagsins um aðstoð og fjölmargar ríkisstjórnir hafa boðið fram hjálp á á sama tíma hafa íbúar í flúið síversnandi ástand í borginni það er óvíst hvert þetta fólk er að fara það vill bara komast í burtu

Elísabet Margeirsdóttir er komin í mark í fjögur hundruð kílómetra hlaupinu í eyðimörkinni í Kína hún var níundi hlauparinn í mark og langfyrst kvenna sextíu manns hófu hlaupið þar af sjö konur hún er fyrsta konan í heiminum sem klárar þetta hlaup á undir hundrað klukkustundum og enginn Íslendingur hefur farið lengra hlaup eftir því sem fréttastofa kemst næst Elísabet hefur hlaupið í fjóra

sólarhringa bæði í eyðimerkursól og frosti og aðeins sofið í nokkrar klukkustundir á við náðum tali af Elísabetu rétt eftir að hún kom í mark mér

afleiðingar vinnuslyss flugfreyjurnar segjast hafa verið óvinnufærar mánuðum saman en enga aðstoð

að loknu veikindaleyfi fjórir flugliðar leituðu á sjúkrahús eftir flug á laugardag á laugardag veiktust allar fjórar flugfreyjur og flugþjónar í vél Icelandair og leituðu á sjúkrahús eftir flugið Icelandair sagði frá því í gær að skert loftflæði vegna stíflu í loftræstikerfi sé líkleg ástæða þess að

fundu fyrir óþægindum í ágúst veiktust einnig fjórar flugfreyjur og hafa þrjár þeirra verið óvinnufærar síðan ein þeirra er Vigdís Elfa Jónsdóttir hún treystir sér ekki í viðtal vegna veikindanna en segir í samtali við fréttastofu að hún sé enn með mikil einkenni veikindin lýsi sér í mikilli þreytu og algjöru magnleysi og sljóleika ásamt miklum þrýstingi í höfði fréttastofa ræddi við fleiri flugfreyjur sem hafa veikst í flugi á undanförnum misserum og voru algjörlega óvinnufærar í langan tíma þær hafa ekki getað snúið aftur í

aðstoð hjá Icelandair eftir að veikindaleyfi lauk Jens Þórðarson framkvæmdastjóri flugrekstrar hjá Icelandair staðfestir það að félagið hafi ekki viðurkennt veikindin sem afleiðingu af vinnuslysi önnur flugfélög hafi

gert það í viðlíka tilfellum ástæðan sé að ekki liggi nákvæmlega ljóst fyrir hvað veldur því að fólk fái einkenni til lengri tíma ekki hafi verið sýnt fram á beint orsakasamband milli veikindanna og einhvers

í fluginu samkvæmt upplýsingum frá rannsóknarnefnd flugslysa eru nú þrjú mál í rannsókn en hvert mál getur varðað fleiri en eitt tilvik eitt mál var tekið til rannsóknar tvö þúsund og sextán og tvö á þessu ári nefndin rannsakar einungis þau tilfelli þegar einkenni eru alvarleg og langvarandi Sjálfstæðisflokkurinn og Miðflokkurinn bæta við sig fylgi frá því fyrir mánuði fylgi Vinstri grænna og

minnkar stuðningur við ríkisstjórnina er óbreyttur ríkisstjórn Vinstri grænna Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks tók við völdum í nóvember í fyrra og hefur setið í tæpt ár stuðningur við hana mældist sjötíu

og fjögur prósent í desember en hefur dalað talsvert síðan og mælist nú fimmtíu prósent í þjóðarpúlsi Gallups líkt og í síðasta mánuði

Alþingi Sjálfstæðisflokkurinn er enn þá stærstur tuttugu og fimm prósent aðspurðra styðja hann og hefur flokkurinn bætt við sig tæplega tveimur prósentustigum frá því fyrir mánuði samfylkingin stendur í stað með nítján prósenta fylgi Píratar mælast með lítið eitt minni stuðning en fyrir mánuði og fer hann úr tólf og hálfu prósenti í ellefu og hálft viðreisn bætir við sig örlitlu fylgi og segjast ellefu prósent myndu kjósa flokkinn væru

gengið að kjörborðinu nú fylgi Vinstri grænna minnkar úr tæpum tólf prósentum í rúm tíu prósent Miðflokkurinn bætir hins vegar við sig fylgi einu prósentustigi og mælist með tæplega tíu prósenta fylgi framsóknarflokkurinn gefur eftir fer úr rúmlega átta prósenta fylgi í tæp sjö flokkur fólksins stendur í stað könnun Gallups var lögð fyrir tæplega fimm þúsund og fimm hundruð manns og fimmtíu og þrjú prósent þeirra tóku þátt í könnuninni í mynni Eyjafjarðar hefur brotnað í nokkra hluta og er ekki lengur landfastur landhelgisgæslan hefur varað við því að hann gæti reynst sjófarendum hættulegur Jón Þór Kristjánsson fréttamaður og var þá einn stór

stór massi um tuttugu metra upp úr sjó

núna í morgun þegar við vorum að koma með fólk út hérna til að skoða brotnaði hann í sundur og og er kominn í sjö átta mola

sem er fyrir framan okkur sem er afgerandi stærstur hinir komnir svo töluvert norðar miðað við hvernig hann leit út í gær þegar hann var heill var svo mikil bráðnun við að þegar það hefur brotnað ofan af honum hefur hann snúist og bara

hafi verið sprengdur það var svolítið gaman að koma að þessu í í morgun sjórinn var alveg alhvítur við sigldum hérna inn á milli þeirra og ekki langt á milli þeirra en ekki þannig að við værum í einhverri hættu við vorum bara hérna út um allt og langt hérna norður eftir svona stór jaki sést leikandi á radar þannig að það ætti ekki að stafa hætta af honum endilega en verið hætta af því ekki svona ekki svona stóran jaka

gaman að sigla

í morgun og heyra hljóðið

springa í honum við vonum að

smá sunnanátt þá fer þetta

þá verður þetta bara í lagi alla vega fyrir okkur sem eru að sigla fjörðinn en svo ekki náttúrulega fyrir aðra sjófarendur

bara að fylgjast með þessu og láta vita hjá gæslunni hvernig hvernig þetta breytist tæpu ári eftir að lögbannið var sett héraðsdómur og Landsréttur höfðu áður komist að þeirri niðurstöðu að miðlunum bæri ekki að afhenda gögn frá Glitni

þeir hafa undir höndum og var lögbanni aflétt í Landsrétti í morgun var tekist á um hvort Stundinni og Reykjavik Media væri heimilt að birta frekari fréttir úr gögnunum lögmaður Glitnis fer fram á að dómur héraðsdóms verði ógiltur og segir það snúast um grundvallarréttindi upplýsingar um fjölda fólks komi fram í gögnunum og segir málið snúast um ritskoðun einungis standi til að fjalla um það sem eigi erindi við almenning fyrstu verslanirnar á

verða opnaðar innan tveggja vikna og fyrstu íbúarnir flytja inn í íbúðir sínar í desember

á íbúðunum er um níu hundruð þúsund krónur framkvæmdir við sjö

vel á veg komnar og ásýnd miðbæjar Reykjavíkur hefur breyst mikið með tilkomu þeirra byggingarnar eru samtals rúmir tuttugu og þrjú þúsund fermetrar og í þeim verða íbúðir verslanir veitingastaðir og skrifstofurými heildarfjárfestingin á svæðinu nemur um þrettán milljörðum króna samkvæmt upplýsingum frá

verki sem annast framkvæmdina og á bæði íbúðar og skrifstofurýmin í byggingunum alls verða íbúðirnar um sjötíu og fóru fjörutíu þeirra í sölu fyrir um tíu dögum

að selja átta af þeim sem

er um tuttugu prósent af því sem fór í sölu þannig að þetta fer bara betur af stað en við þorðum að vona Davíð segir að fyrstu íbúarnir flytji inn í desember meðalverð er um níu hundruð

íbúðirnar eru frá sextíu milljónum upp í upp í þakíbúðir sem eru á tvö hundruð fimmtíu og átta milljónir

hækka þetta ansi hressilega upp þannig að fermetraverð er svona frá sjö hundruð og áttatíu

ellefu hundruð þúsund plús varðar hefur þegar verið tilkynnt að Fréttablaðið flytji höfuðstöðvar sínar á

alls fara sex þúsund fjögur hundruð fermetrar undir skrifstofurými og flytja fyrstu fyrirtækin inn í nóvember af þeim rýmum sem við erum með eru sextíu prósent farin útleigð og búið að semja um þau tuttugu prósent eru í ákveðnu

þannig að stefnan er að klára það

fasteignafélagið reginn keypti öll verslunar og

í byggingunum og sér um útleigu þeirra það hefur gengið gríðarlega vel að vera langt og strangt ferli en við erum þegar búin að leigja

sem eru um níu þúsund átta hundruð fermetrar í heild sinni verslanir h m og h m Tinna segir að sérstök áhersla verði hins vegar lögð á svokallaðar

og annarri hæðinni hérna til móts við stjórnarráðið og Arnarhól stöndugt vörumerki sem ég veit að Íslendingar verða gríðarlega ánægðir með hann nær hingað undir þar sem við stöndum núna

þegar fram líða stundir verður opnuð tenging yfir í bílastæðahús Hörpu og svo erum við handan við sem er nær höfninni og í áttina að Hörpu búum til meðfram hafnarbakkanum þar með veitingahúsum í bland við smásölu þannig að svæðið í heild sinni á eftir að verða

gríðarleg upplyfting fyrir miðbæ Reykjavíkur og Ólafur Ólafsson fyrrverandi hluthafi í Kaupþingi krefst þess að Vilhjálmur Vilhjálmsson dómari í Landsrétti víki sæti í máli sem Ólafur höfðaði tekist er á um kröfu Ólafs um endurupptöku á þætti hans í al Thani málinu málflutningur fór fram í morgun Ólafur byggir kröfu sína á því að Vilhjálmur sé vinur Markúsar

Sigurbjörnssonar hæstaréttardómara sem dæmdi í al

þá hafi Finnur sonur Vilhjálms skrifað Hauck Aufhäuser skýrsluna um einkavæðinguna á Búnaðarbankanum hafi annar sonur Vilhjálms Ingi Freyr skrifað margar fréttir um hann í gegnum tíðina þetta hjálpaði mér bæði að hætta að

á Netflix heilu kvöldin og komast hjá því að hitta fólk sem mig langaði ekki að hitta segir ung kona sem semur eitt lag á dag og birtir á vefnum

áfram þangað til lögin fylla heilt ár hanna brekkan nemi í tónsmíðum er að flýta sér heim til sín því hún hefur verk að vinna að semja eitt lag á dag í eitt ár lögin birtir hún svo daglega á

ef maður var ekki með greinar sem var búið að skrifa um tónlistina hanna

erlendis en á íslenska móður

ákvað að finna upp á einhverju sem gæti kveikt áhuga þeirra sem skrifa um tónlist ég læri ótrúlega mikið um að semja og nota mismunandi hljóðfæri bara ekki gagnrýna og þetta er Hanna búin að gera á hverjum degi í rúmlega hundrað daga en það hefur ekki gengið átakalaust fyrir sig allt í einu þurfti ég að breyta lífinu ég var ekki með tíma fyrir að horfa á Netflix heilt kvöld af því að var einfaldara að segja nei við

fólk sem mig langaði ekki að hitta og segja nei við verkefnum sem mig langaði ekki að gera hugsarðu guð minn góður það eru tvö hundruð lög eftir ég hugsa oft hvað ertu að gera en svo er þetta alltaf

búin að semja

ég held eftir lag sextíu byrjaði fólk að trúa því að ég myndi halda áfram

dregur úr vindi þegar líður á nóttina og á morgun verður eða breytileg átt gola eða kaldi

eða rigning með köflum á norðanverðu landinu en þurrt að kalla sunnan til hiti verður víðast á bilinu eitt til átta stig Sigurður Jónsson veðurfræðingur fer nánar yfir

strax að loknum íþróttafréttum í Kastljósi í kvöld verður rætt við Pál þá skulum við líta á það helsta

Tindastóll byrjar leiktíðina í körfubolta karla með látum og sendir skýr skilaboð og Pólverjar vörðu heimsmeistaratitil sinn í blaki

hættir starfsemi á morgun og hefur farið fram á greiðslustöðvun engin röskun verður á flugi íslenskra ferðaskrifstofa Heimsferðir bjóða þeim sem bókuðu sjálfir flug með Primera far til Íslands næstu tvo daga án aukagreiðslu þúsundir íbúa í

í Indónesíu reyna nú að komast burt frá borginni eftir jarðskjálfta og flóðbylgju á föstudag björgunarstörf eru í fullum gangi en mikill skortur er á nauðsynjum

brotnað í sundur og brotin rekur hratt út úr firðinum

skapi sjófarendum hættu kostnaður við framkvæmdir við

nemur um þrettán milljörðum króna búið er að selja átta íbúðir og leigja út stærstan hluta verslunar og skrifstofurýmis sérstök áhersla verður lögð á

Elísabet Margeirsdóttir kom síðdegis fyrst kvenna í mark eftir fjögur hundruð kílómetra hlaup í frosti og hita á víxl í í

hún segist stundum hafa velt fyrir sér hvort það væri skynsamlegt að ljúka hlaupinu